Tee gatteteɗo sikkoro, e te mo wattatake sikkoro, e libiton hen. <hesitation> nokku amen ɗoo kaa, ɗii nii neɗɗo anndi, waawi hiisaade du. So wonaa ɗum, ɗi ka fuu ina noddiree ataye. Nokku fuu ina jogii atayŋaaji mun feere.